اكثر صفات ممكن تعجبني بافراد انهم يكونوا هينين، لينين، يحبون يشوفون الجانب الايجابي من كل شي وما يفكرون بسلبية، وما يكون في بقلبهم قسوة على الناس، لانه الانسان القاسي يعني مرة صعب وشخص احس انه لا يحتمل نهائيا.